Makanan yang aku galak nian tu yang harge e bang mahal tu e <hesitation> itu berger, nah berger kak ngape aku galak nian kan ye roti, nah roti tu kan di pek wang <hesitation> daging, dem tu pek wang saos, pek wang sayor- sayoran pulek disitu, ngape ku pacak galak nian dengan berger tu, karne abe ye tu pas nian dengan lidah aku, jadi <hesitation> mo ao ye tu bokan bokan pulek makanan wang kitek wang indonesia ib ibarat e tu, tapi aku beng galak nian dengan berger kak, karne di molot ku tu pas nian dengen pulek ye bang modah pulek kan tinggal makan be tinggal sengot bae dem jadi, jadi dak perlo toboh nak masak lagi dak perlo toboh nak meker e lagi, pesan datang dem tu ye tinggal makan bae dem.